اه ما نبغيش نغير شي، كل شي خلاه <hesitation> خليته نولي عليه الشخص اللي أنا عليه، منبشي نغير شي في حياتي، نبغي نولي كيف ما أنا، مفش أي تغيير يصير في حياتي لأن التغيير بيحل علي مستقبلا وكن <hesitation> سواء ضد أو ضدي أو معاي.